அமேசிங் டிரஸ்ஸ் பயன்பாடு இந்த உடை மேலே. நேர்த்தியான மற்றும் கீழே விரிவடையும் வடிவத்தை. கொண்டுள்ளது இது பொதுவாக பரிசுகள் கலாச்சார. விழாக்கள் அல்லது வழக்கமான நாள் நிகழ்வுகளில். அணியப்படுகிறது பெர்ஹேப் டிரஸ்ஸ் பயன்பாடு இது. மேல் பகுதியில் பொருத்தமான மற்றும் கீழே கொஞ்சம். அதிகம் விரியும் உடை. பொதுவாக அலுவலக நிகழ்ச்சிகளுக்கு. காதலர்களுடன் அல்லது சமூக சந்திப்புகளில் அணியப்படுகிறது. சர்வர் டிரஸ்ஸ் பயன்பாடு மிகவும் நேர்த்தியான உடை. இது உடலின் வடிவத்தை முற்றிலும் பொருத்தமாக. அணிய்கிறது அலுவலக சந்திப்புகள் பரபரப்பான. நிகழ்வுகள் அல்லது ராஷன் ஷோல்களில் அணியப்படுகிறது. சிம் டிரஸ்ஸ் பயன்பாடு இது உடலின் அமைப்பை மென்மையாக மூடி. சிறிது வளைவு இல்லாமல் நேர்த்தியான தோற்றம். தருகிறது அலுவலகம் அற்புதமான சமையல். நிகழ்ச்சிகள் போன்ற இடங்களில் அணியப்படுகிறது.